gott kvöld í þættinum í kvöld ætlum við að ræða Mannsröddina sem sýnd er í Íslensku óperunni þetta er ný leikgerð eftir Brynhildi Guðjónsdóttur sem fléttar saman samnefndu leikriti eftir Jean Cocteau og óperu eftir hingað eru komin til að ræða þetta Hlín Agnarsdóttir og Helgi Jónsson verið velkomin bæði tvö þetta er sérstakt verk sem um er að ræða þetta er eiginlega ekki saga þetta er meira ástand þetta fjallar um konu sem er að takast á við það að maðurinn hennar er farinn frá henni fyrir aðra konu hún

þetta er ekki bara leikið

söngkona og leikkona sem flytja verkið og eru báðar í hlutverki þessarar sömu konu flytja það samtímis já og eins og þú segir þetta

þetta er tilfinningalegt ástand sem er verið að túlka þarna bæði með textanum og og með músíkinni og

finnst mér takast einstaklega vel hjá leikstjóranum Brynhildi sem gerir líka

að flétta þessu saman og gera úr þessu eina listræna heild á leiksviðinu og úr verður mjög spennandi þar sem leikarinn er í mjög mikilvægu hlutverki leikkonan Elva Ósk Ólafsdóttir hún leikur konuna í þessari örvæntingu

og síðan er það Auður Gunnarsdóttir sem er með sönginn já helgi hvernig finnst þér þetta fléttast saman styrkir þetta hvort annað eða saknar maður meiri söngs eða

smá efasemdir um hvernig þetta myndi fara saman en þetta styrkir hvort annað sannarlega og

er rosalega faglega unnin af Brynhildi þetta tekur hvort við öðru og það er yfir þessu engu að síður er leikgerðin svolítið tempruð jafnvel of tempruð eða ég veit það ekki

mér fannst þetta alls ekki of temprað

það er það er yfir þessu visst látleysi það er fágun það er fágun í sviðsetningunni Helga Stefánsdóttir sér um útlitið bæði búninga og leikmynd og leggur áherslu á það

í leikmyndinni og búningunum að að tvinna þessar tvær tvö sjálf saman þetta er kona sem er líka að ræða við sjálfa sig fannst þér örvæntingin komast til skila mér fannst það þrátt fyrir

ákveðið látleysi ákveðna hófstillingu að þá held ég að það hefði verið mjög hættulegt að gefa meira í hvað dramatíkina varðar þetta er

leikkonu yfir til söngkonu og svo öfugt það samspil var alveg til hreinnar fyrirmyndar það milli leikkonu og og söngkonu og svo náttúrlega píanóleikari líka sem er kona líka Eva

þær voru allar eins klæddar það skapaðist skemmtileg heild í þessum

sem var á sviðinu þetta er ákveðin kúnst af því þær eru í sitt hvorum miðlinum önnur er að syngja og hin er að leika og þær eru að leika sömu manneskjuna það er ákveðinn munur á blæbrigðum getum við sagt á milli þeirra jú vissulega einhvern veginn var það svo hugvitssamlega leyst og gert að það hóf hóf hvort annað upp fannst mér já mér fannst það líka mig langar að minnast

Hilmarsdóttur píanóleikara sem spilaði frábærlega að píanóið er miklu meira en uppfyllingarefni í sýningunni það er partur af heildinni tekur meira að segja þátt í leikhljóðum eins og með símann það er bara ein röddin það er ein af röddunum

það er ein af þessum röddum þriggja radda sýning

gaman að sjá Elfu Ósk aftur á sviði það er svo gaman að sjá Elfu Ósk aftur takast á við við þetta og mér finnst hún skila þessu alveg feikilega vel og það sést alveg hvað samstarfið milli hennar og Brynhildar hefur verið gott maður sér handbragð leikstjórans mjög vel í þessari uppsetningu algjörlega handbragðið er mjög sterkt og ég fagna svolítið svona nálgun hjá Íslensku óperunni að þau skuli taka svona lítið stykki og vinna það á þennan hátt leysa þetta svona vel af því mér finnst útkoman

og fallegt listaverk komum aðeins að því á eftir hvað með Auði Gunnarsdóttur hún söng þetta frábærlega þetta er hlutverk fyrir hana finnst mér og hún skilaði þessu af slíkri

maður spáði ekki í hvort þetta væri erfitt hún bara varð að gerðist það aldrei að ykkar mati að þið fenguð á tilfinninguna ég væri til í að sjá leikrit ég væri til í að sjá óperuna

í eðli sínu sko en er splittað svona upp það tekst ljómandi vel mér finnst í raun og veru

af því franskan er fæstum Íslendingum Íslendingum töm fannst mér þessi lausn að íslenska leiktextann og syngja hann á frönsku vera brilljant var líka mjög fín og og góð til leiks

að Íslenska óperan sé að bjóða upp á minni sýningu ekki bara þessa stóru

klukkutíma löng sýning og tæplega tæplega og þetta er í litlum sal

ég held að þetta sé mjög góð leið fyrir fólk

kynna sér starfsemi Íslensku óperunnar eða eða

mátulega langt fyrir óvanir að fara í svona

að kalla þetta prýðileg lokaorð kærar þakkir fyrir komuna Hlín Agnarsdóttir og Helgi Jónsson gott kvöld þótt leikritið

sé fantasía fjallar það líka um allar þær óraunhæfu kröfur sem við gerum til okkar í nútímanum segir Sara

Guðmundsdóttir meðhöfundur og leikstjóri þessa nýja leikrits fyrir alla fjölskylduna sem

Akureyrar setur upp í Hofi um næstu helgi Þórgunnur Oddsdóttir leit inn á æfingu þetta byrjaði allt á því að ég vaknaði klukkan núll sjö fjörutíu og fimm ég fór á fætur teygði úr mér burstaði tennurnar pissaði þvoði mér rakaði mig og skellti á mig góðum

fjölskylduna um hann sem er svona brjálaður afreksmaður sem vaknar upp við þann vonda draum einn daginn að hann er orðinn ósýnilegur því í þessum heimi sem hann býr þá er

það versta sem getur komið fyrir þig er að vera ósýnilegur þá er þér hent inn í þokudalinn og þér er ekkert boðið aftur heim já ég leik sem sagt frá þeim hluta þessa heims sem verkið gerist í þar sem fólk er ósýnilegt hún kynnist ungum manni sem heitir

og þeir leggja af stað saman í ferðalag

komast að því af hverju maður verður ósýnilegur og hvort það sé hægt að finna einhverja leið til baka hvernig er að leika persónu sem er ósýnileg sviðsmyndin og tæknin vinna svolítið með mér hjálpa mér ég get verið á sviðinu án þess að vera sýnileg það heyrist í mér en áhorfendur sjá mig mismikið þetta er svolítið krefjandi sko sérstaklega þar sem við byrjuðum að æfa þetta þannig að ég væri

sýnileg til þess að mótleikarar mínir sæju mig og allt það svo núna bara fyrir stuttu viku þá fór ég að verða ósýnileg það sem ég er að vona er að foreldrar og afar og ömmur og börn og allir komi hérna og taki það vonandi með sér að að setja minni pressu á sig í lífinu mér finnst bara ungmenni í dag alla ævina eins og það sé meistaramánuður á hverjum einasta degi

að vona að fólk

fyrirgefi sér fyrir að vera ófullkomið svo gekk ég aftur að speglinum og fór með reglurnar sem ég lifi eftir gerðu betur gerðu enn betur og toppaðu það svo þetta sagði ég aftur og aftur og aftur flíspeysur og yfirgefin verkfæri eru meðal þess sem ber fyrir augum á sýningunni normið er ný þar sýna ellefu myndlistarmenn verk sem sprottin eru úr efnum og aðstæðum hversdagsins og fanga töfrana í því sem getur talist óvenjulega venjulegt við skoðuðum sýninguna sýningin er nokkuð stór samsýning hérna í Gerðarsafni sem er einhvers konar hugleiðing um birtingarmyndir

í íslenskri samtímalist þetta eru ellefu listamenn ólíkar kynslóðir margir hverjir eins og gengur og gerist búsettir erlendis og sýningin er svona í grunninn kannski verk sem eru ný og nýleg sem er stillt þá saman við verk sem eru frá tíunda áratug áratug síðustu aldar tíundi áratugurinn skipar sérstakan sess þegar kemur að viðhorfi ungu kynslóðar samtímans til hversdagsleikans nokkuð sem sést best í

fór að bera á fyrir nokkrum árum þar sem þáttum úr því sem kalla má hallærislega venjulegan stíl tíunda áratugarins er hampað en hvernig nálgast íslenskir listamenn hversdagsleikann

vítt merkingarsvið hversdagsleikinn sem sem tengist alls konar hugmyndum og hugtökum á borð við hið heimilislega eitthvað sem er venjubundið eitthvað sem er normalt kannski og hversdagslegt og það kannski birtist í sýningunni ég kann ekki að orða það betur einhvers konar

gagnvart hversdagsleika samtímans það er það sem mér finnst sameina verk þessara listamanna til dæmis þetta verk sem ég stend inni í miðju sem er verk eftir

oft við tíunda áratuginn flíspeysan verður efni listamannsins í skúlptúr litanotkun framleiðenda flíspeysa er alveg ótrúleg þetta eru litir sem maður sér ekki neins staðar annars staðar heldur en akkúrat í

þegar við litum við var enn verið að setja sýninguna upp og stundum erfitt að greina á milli listaverka annars vegar og verkfæra og annarra

hins vegar á sýningunni eru til dæmis verk úr röð Finns Arnarsonar Arnarsonar skrapp út sem fela í sér

úrvinnslu á hversdeginum rétt eins og innsetning Þorvaldar Þorsteinssonar söngskemmtun heiðar Kári leggur ríka áherslu á hlutverk listamanna í að túlka og skilgreina samband okkar við hið hversdagslega í umhverfi okkar þetta er bara vinnuborð en gæti gæti vel verið

verk en það verður ekki

einmitt þannig að hún getur kannski bent á það eða umbreytt því sem er sem hófst í London um síðustu helgi og stendur út þessa viku þau Sigyn Blöndal og Sindri Bergmann Þórarinsson frá krakka RÚV voru á staðnum í ár var sérstök áhersla lögð á norræna barnamenningu sérstaklega hefur verið kynning á

eins og það heitir á ensku og ég hef gert fullt af

það er út af því sem mér var boðið hingað Þórarinn las upp úr bók sinni Grandmeti og ávextir en einnig var lesið upp úr enskri þýðingu bókarinnar en hvernig skyldi nú ganga að þýða á milli mála ef við erum með bull

merkir það ekki neitt og að þýða eitthvað sem þýðir ekki neitt yfir á annað mál það hlýtur að vera mjög auðvelt er úrvalið mest af öllu því gómsæti er mér þykir best þar finn ég

flytja alls konar vísur bæði á

ensku og svo fékk maður ávöxt á einhverju

tungumáli frá Norðurlöndunum og eitthvert dýr á ensku og svo átti maður að blanda

saman orðunum og búa til eitthvað og svo átti maður að teikna mynd af því ég gerði uglu blandaða við banana Birgitta Sif er íslenskur teiknari og barnabókahöfundur sem hefur lengst af búið í Bandaríkjunum og Bretlandi hún skrifar á ensku en bækur hennar hafa líka komið út á íslensku ég var að lesa úr nýju bókinni minni og það er um litla og hún er með rosalega stórt ímyndunarafl og í dag er ég með litlu krökkunum að búa til

rosalega gaman bara mjög gaman að vera umkringd svona mikið af

ég byrja oftast bara í skissubókinni minni ég á fullt af

og er alltaf að skissa mér finnst barnabækur alltaf vera bestar ef textinn og teikningarnar eru unnar saman

að fara á tónleika en hver telja þau Þórarinn og Birgitta sé lykillinn að því að fá börn til að lesa meira út frá sjónarmiði höfundanna þá er það bara að skrifa eitthvað sem

nógu skemmtilegt til að nenna að lesa það núorðið er það þannig að kannski bækur og allt í kringum þær fær minni athygli heldur en svo margt margt

það er kannski full þörf á að hafa svona átak

einmitt verið að benda á það að þrátt fyrir alla tækni og allt svoleiðis þá er nú bókin alltaf fullkomnust það er hægt að fara með hana í vasanum hvert sem er og maður þarf ekkert að vera hugsa um að hún renni út eða þurfi að hlaða batterýið aftur eða maður sé ekki í sambandi eða neitt svoleiðis bara bókin er í vasanum og maður dregur hana upp í strætó eða hvar sem er ég held að það sé rosalega mikilvægt að vera alltaf að lesa með börnunum okkar að hafa alltaf bækur

í kringum börnin okkar er rosalega mikilvægt ég er ekki viss um hvort fólk fatti hvað

mikilvægt að hafa bækur þó að það sé á klósettinu eða barnaherberginu eða hvar sem þær eru það sem ég kenni mínum stelpum er að vera rosalega mikið í kringum bækur er mikilvægt og það mun hjálpa fólki að sjá

bækur á annan veg og leyfa manni að koma inn í annan heim komið þið sæl íslensk tónlist var í brennidepli í umtalaðasta menningarhúsi Evrópu hinu tónlistarhúsi í Hamborg um síðustu helgi en þar fór fram tónlistarhátíðin

aldrei fyrr hefur jafnmikill áhugi verið erlendis á íslenskri samtímatónlist og nú segir einn þekktasti hljómsveitarstjóri heims við fórum til Hamborgar og kynntum okkur bæði húsið og hátíðina í miðju Hamborgar við ána

milli hafnarsvæðis og miðbæjar hefur gamalt vöruhús úr múrsteini umbreyst í ævintýralega glerhöll hundrað og tíu ára metra hátt tónlistarhús úr smiðju gnæfir við himinn og er nú þegar orðið nýtt kennileiti fyrir borgina stolt flaggskip menningarlífsins en í þau tíu ár sem tekið hefur að byggja húsið var það í margra huga fremur tákn um óráðsíu ábyrgðarleysi og fjáraustur

tók við stjórn hússins um leið og hornsteinn var lagður að því tvö þúsund og sjö og þá stóð til að opna það tvö þúsund og tíu en svo fór eitt og annað úrskeiðis tafir urðu á byggingunni og kostnaður margfaldaðist

að verkefnið yrði þeim til ævarandi skammar dálítið kunnugleg umræða fyrir okkur Íslendinga það tafðist um heil sjö ár og kostaði skattgreiðendur í Hamborg meira en tíu sinnum það sem áætlað var en nú er þetta stórkostlega tónlistarhús loksins tilbúið

upp var staðið kostaði húsið um sjö hundruð áttatíu og níu milljónir evra sem nemur gróflega fimm hjartað í byggingunni er tvö þúsund hundrað manna tónleikasalur sem

Toyota skóp í eins konar hringlaga þar sem ekkert sæti er í meira en þrjátíu metra fjarlægð frá hljómsveitarstjóra salurinn er klæddur að innan með tíu þúsund sérsmíðuðum sem endurvarpa hljóðinu samkvæmt nákvæmum útreikningum aðeins er mánuður síðan tónlistarhúsið var formlega opnað og enn er slegist um miða á sérhverja tónleika þá er því sérstaklega þýðingarmikið að íslensk samtímatónlist skyldi um síðustu helgi sitja í öndvegi á tónlistarhátíðinni Iceland sem norður þýska útvarpshljómsveitin stóð fyrir en hún hefur nýlega flutt aðsetur sitt í húsið

mörg ný íslensk tónverk í flutningi íslenskra og erlendra tónlistarmanna þetta er náttúrlega alveg æðislegt og bara ævintýri að vera hérna

heyra alla þessa frábæru tónlist og fá að spila og frumflytja nokkur verk hérna er bara draumur Jóhann Jóhannsson og komu fram hvor á sínum tónleikunum í stóra salnum og tvö kvöld í röð stjórnaði ein af stórstjörnum klassíska

Önnu Þorvaldsdóttur og Hauks Tómassonar fyrir fullu húsi

núna þegar við erum öll að

þreyja þorrann saman getum við dundað okkur við að rýna betur í þetta orðatiltæki að þreyja þorrann sögnin að þreyja heyrist oftast í þessari samsetningu nú til dags þó að einhverjir segist um þessar mundir kannski ætla

að þreyja kjörtímabil Bandaríkjaforseta eru sennilega miklu fleiri sem tækju öðruvísi til orða segðust til dæmis reyna að halda næstu fjögur árin út það kemur ef til vill einhverjum á

á óvart að þreyja sé skyld sögninni þrá samkvæmt

þar sem maður óskar elskunni sinni þess helst

man það fyrst þegar ég heyrði þetta fannst mér þetta svolítið kyndugt því það er ekkert svo slæmt að þrá eitthvað heitt og innilega eiginlega væri ef maður þráði ekki neitt en þrá getur líka þýtt það sem verra er þunglyndi svona geta orðin verið merkilega margræð og þess vegna þurfum við alltaf nýtt fólk til að rannsaka þau halda í þeim lífinu gefa þeim jafnvel nýtt líf og skilja mannlegt eðli gegnum orðanotkun frá örófi alda að öllu þessu sögðu er það áhugaverð staðreynd að rúmlega fjórfalt fleiri útlendingar stunda núna nám í íslensku við Háskóla Íslands en Íslendingar um leið og maður alsæll hversu margir vilja læra íslensku sem annað mál veltir maður því fyrir sér hvort íslenskan muni þreyja þetta mikið áhugaleysi þeirra sem hafa hana að móðurmáli